إجازتي المفظلة، أحب إجازة العيد وايد خصوصًا في رمضان والعيد الجو بيكون مختلف والعيلة تكون جريبة من بعظ وما حد ينفصل.